:Tehn 'i :tehn 'i-nyor:+ on 'da mu :ya 'de 'an-a'a: :saua'-: 'dekorn: 'bhula:-: 'on 'ye :dle 'da mu. :yee' ka on 'da or 'nyne, or :mor :saua', :yee' deh+ nyor+-a dle-dih-a :en :mlor :en no-a 'ylii: 'for+, :en nyor+-a dle-dih-a me-: 'dhu 'bhula:. <hesitation> <hesitation> :mor :on se or 'ble :mor :on :gwiele' :yee' :on kpa yai' dih. :an mu-a 'o :on :korn 'gen :a 'ye :an-a'a: 'bhula, :a 'ye :an-a'a: :saua', on 'da, deh+-a klehkpeh deh :due' eh-: or se 'ble, or me-: :or se 'bula' 'ble, :or-: 'bili:-: dih :or 'se :saua' 'ble, <hesitation> :yee' <hesitation> dhih :an yba deh-a 'dlu :due' eh 'nyne :eh? :gla :gla :yee' nyor+ :on :ne-a 'nor 'de an kehleh :on 'weh. :yee' :mor :on :taa mu-' kpa :an-a'a: 'bhula', :an :yeh se :saua' kpa 'de :dha :an mu-a an mu 'de :saua' dih :yeh-dih:. <hesitation> 'de 'bhula' deh 'di 'de 'yuba-a 'meh-a :ne. <hesitation> :mor :on 'ble :an-a'a: 'bhula' :ka on 'da :an-a'a: 'ni :suma: 'o, :yee 'duo:-or 'weh, 'de :on 'da a 'ble :saua' :e? :mor on se :saua' 'ble :mor nyor :yor :or 'ble-a deh, :yee' :on 'de a pobo: nor deh 'di, a pobo: 'de a :za 'de <hesitation> nyor+ :daa :on :ne-a 'puu'.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 <hesitation> :saua'-a 'nor-a no 'ni 'nor-a no :dhebe'. :a :baa' :on 'wluh-a :a-uh on :sie- a <hesitation> 'dha 'bluhba: ken. <hesitation> :on :se-eh 'worn-a 'jeh, :mor on se-eh 'ye, :yeh on 'worn-a :yeh on 'ye-a', eh-: on :se-dih-a on d ha 'bluhba: :daa ken, :eh :mor tu-saua' 'o, 'bhula' 'o nyor+ :dle-a' :taba:, on 'de :ya 'de 'an :dla-' :taba 'o <hesitation> :mor :ne :due' 'nor :a 'bli eh 'ble 'nyne 'sororn' taan, 'bhula:, :dle-' :taba:. Deh an :bluo:-dih-a eh-: an da-dih :dle-: :taba'. blu-a eh-: an 'da-dih :dle-a an no 'an 'bhorn 'on 'ye :bluo:, 'an 'bhorn 'on 'ye :dle. Wlu :on :ne-a :due' mo-: 'wlu kpor+ 'sororn' :dle-: :taba:, 'bhula: <hesitation> en 'sororn' <hesitation> :yee' <hesitation> deh :on :baa' se on :torne, :on 'de se-a :on :torna, mor :on se-a 'ye, mor :on se-a worn, :kaa :an mu bo-; 'de :on :za :eh? Jorwor: :yeh on :torne'-a on, :yeh :on 'worn-a, :yeh :on 'ye-a, <hesitation> eh-: :an mu-' :za-'. :yee' sobo' :or :ne-a 'o nyor :noo 'da sobo', sobo' on ya-dih-a <hesitation> or :mor :saua'. Dhih 'an za-' :an worn-ih 'weh :e, <hesitation> or 'nyne me-: 'dhu :saua'-a'. :yee' :saua' :or :ne-a 'o, deh 'kwi+-a da eh :a :mor :weheh:-nyor+. on. <hesitation> en mu-dih bo, een, <hesitation> en mu 'dih bo, 'kwineh'bo:-wlu:, 'kwi-a wlu <hesitation> :mor en mu :muuu: <hesitation> :yee' :yeh :daa eh mu 'noror', :yee' :yeh :daa eh mu 'noror' <hesitation> <hesitation> :mor en :na same 'ka-dih-eh :due' ken :mor en 'na <hesitation> :ka-dih-eh :due' ken :na :naaa' :mor en mu 'suh :hyee' en 'gblehbeh-: :yeh :daa eh mu 'nor kona bo :yeh :daa eh mu 'nor :dela bo. :ye :tehn 'i :tehn 'i :wlii :dee me-: 'dhu :saua'-', :an-a'a: :saua' :gweh-' :e? A! <hesitation> eh deh :yu :beh :sie-o' :or eh 'kpa or-: sie 'o. :mor eh 'dhu eh sei' 'beh :yee' eh :mor 'kla, :yee' :mor eh 'dhu eh 'beh 'i deh 'jeh eh se-' 'tiei' worlor:, eh se-' deh+ worlor: :yee' eh :mor 'kplo, a! :saua'-a 'kplo :or 'beh-a 'o or-: :on 'de :oe :gweh 'o dih :e, deh 'on :due' 'on 'ye-a zama :e, :yee' nyor-a 'jeh or 'bhorn or 'ye :on gla-a' :po-dih: :dhih 'o, :yee' deh :on 'da 'o :yee' or-dih 'de deh 'de, :mor or 'yle :yee' a 'da 'an :saua' :yeh :dao' eh :gweh 'o, or se 'bhorn or 'ye-eh :on 'nyi or 'ye-or 'tiei' worlor: eh :ne 'o dih :gweh. :eh :korn dhih-eh 'wee', 'de 'tanyieh bo 'jeh :vlor 'de or za-eh', :yee' :mor or 'nyi on, or 'nyi eh :yor :daa, or 'nyi :yor :daa' :yee' eh mu 'dhobo: 'dhobo: eh 'ye 'o dih :gweh, :yee' or po 'sleh 'suh or 'da eh :gweh. :gweh 'o :Oror' or mu-a :saua'-yor-eh or no-a: <hesitation> or worlor: :worlor: or worlor: :worlor: :eh :gweh :gweheheh:, eh 'kpa-a deh :yu-beh, :yee' or 'da :an 'ye-eh :e,:yee' mor :on se-or dhih yubo:, :an 'ye-eh :e, <hesitation> 'de :on 'da keen, <hesitation> :saua' :deh 'on 'ble-a eh-: 'oo'. :mor :on se mind-a 'jeh :mor :an :porluh 'beh 'i :yee' 'on 'da 'o eh :gweh 'i :due'leh:. Deh :daa :mor 'on kpa-eh <hesitation> eh :se deh worlor 'i :eh se-eh 'i :gweh 'i, eh mor eh :se :jeh 'da, :saua' 'da, <hesitation> :jeh 'da eh :se-' deh worlor 'i <hesitation> eh-' dhih-' :yee' eh :gweh 'i, :yee' ka :on 'da. Mor 'de or-a' 'gbu 'di <hesitation> 'de or-a'a: sleh zorn, :tehn 'i dee :yee' 'sleh, :on se 'de eh 'zorn pobo: 'i, :yee' or 'zile-eh :on ya, :yee' dhih or :za-a' 'suh :yee' me-: :on 'duo'-a :on 'kpa, :mor on dhele: :on dih on 'da :a 'worn 'de 'o, <hesitation> or 'da eh :gweh 'o. :saua :yeh :eh :korn-a dhih 'on mu-a 'de nae' :saua yeh :eh :korn-o or dhih 'on mu-a 'de or bo or 'da eh :gweh deh se 'de :sie eh 'kla yu 'cheh 'cheh eh-: or 'nyi 'on, :yee' 'on 'da eh :gweh 'i or kpa-or 'on :se-or 'de :ya 'o.